<hesitation> ko ha laiyim ko am kwa <hesitation> ki gu gi meh a piwu gu a pung minu, mi ge ko aeto ki gu na am kwa pang ɓakayom ma ɓigigayi ma sak rake, ma sak ki buugh ma sak <hesitation> angilong sakah pinunong hosing pang am sam iri nimsa a kigu mhi yok ma sak panghu ni pung nung ha am yugh a mhin a tyongbotdu ma sak shani sakha mhi sak wangha to nim ha ha takmin kiga taa <hesitation> ma rab kammom minu to ma da kaaddu hin ma iri kigu na ma sak hu iri gu hin ma ma <hesitation> mukhinmu to ma dwa khin pigu a khinang kwal hin ma kigu na ma sakhu man iri ga'an gu ma pi hin kauki man gyak <hesitation> tang ohsin nu hin ma nimsa am sa iri <hesitation> iri <hesitation> ki gu ma pi panghu. To kun kyam mang <hesitation> kigu mhi you hin ma pi ma sak a ye gosin mang iri kaukigu ma piwuni pungmungha mhin ma nimsa a yanayi ghom ghin je gun tah wu. Ma a kyol ko na dokhu ti bam iri yanagi gu gi meh ma piyu demin tommong pain ki pinung lakhu alak mughim in nimha <hesitation> tommong gu gi tomma wukyai tomma ki pinung lak boh ki lak a ami yugh khin kaiya min ma sam ko ki gu kai nanghak bai pinung pung mungha wu ɓam, kai nanghak bi kyaat wukyayatdu ti yaa hin api myeb bu to ghi ɗaya pina, ga yis wukyaiyakhu ghi she na zin ko ki kwa wukyai kwal wani ma boeh ki ma ɓam <hesitation> kiyak gyakki ma ma awu a ɗaya mhin tomma kwal kangya dang gin wada khin kigu ɗai laaghaiyu, to nimha a kyol min mapi kyokong ni wukyai yom mang kamom yandagu ma tomong khikal kaah kuma mugh minawu. Awana min je gun lah min man yadok gu ma pi ko wan nom and dangha dai dai kuma mhin bomkamwu an na yanangha gu tang gyak gwai ma kwa min tomongha. Magwa ma kwa min tammong ha ma mama, mama, pi kokari ko mhi kwana kigu ma piyu hin ma mhi ɓamma mi yok ha, mhin ma kwana ye gyak mi yokha, hali gu gyak manyinu pahadawu mhin lak sammang ma gwa magu min mang <hesitation> pung nung timmong mang danghu min ma shena ni wukyaiyom to gi kwa gwaigu ma ma min mang pung nung <hesitation> kigu ma piwu ma ɓan kammohin, ma bak shi ɓellom ni ɓam shi ɓellom ni kamosin ma ani shi ɓellom ana ki kaas ma bak tommong iyal bakha mi lak wukyai yosin lak pi mwohai, wuky aiyosin lak warang khin ki gu pan laaghaiyu. To nimha ni ma sam iri tammong pang gu a ami shi ɓellom minu kaassi. Kuma mughminawu. khin kai gwa min je gunlah min mhi mab bak yibai laagha mi maɓ <hesitation> da warang pi waah gyakhom laaghai mi mab g ki yannangha gu je gun lah ta yuwayawu domin da bak maah kai nanghak ku ni ɓugut gin tar gin tammong nyim mang dawu, pan laaghai to nimgwani kigu kab mes gu tin jegunlab ta yuwaiya ni nimsawu jegunlah mi mabta mang timong iyal mang sam kainang. Mang kama bak kigu ta shinunghu ti kye kamada mang hin ɓakaiyaddu to a wanawu ti maahgu a ma tim sok mi namu ha kuni wan iri <hesitation> timmong gu ma timmu phi pana gwani ɗiɗai namu nimha ni am shega ki gu, tammong gu mhi tammu mi tam tammong sam gyakhom man bakki kam mom mang yad wukyaiyom pi myep hin bi ki gu ma khinnawu ki gu a gog kai nang homu min lak sammang, min kuma mi lak pi banbanta <hesitation> min lak gab taang kai nang mang kai nang ko kuma aye ye lawong bapi ma dang nyimma pang gwa tin pi nyinai pang gwa pi nyimat kuma kab ma lau dei bapi. Nimha yarang kaahom timnea lyal ko ge yibai lak ge ki lak to min ni min ni <hesitation> wukyai nang.